كل المؤسسات الخيرية الي بتدعم بصدق كل محتاج أو مريض مؤسسات تستحق الدعم ممكن لو ذكرنا اسماء نذكر مصر الخير و بيت الزكاة المصري و مجدي يعقوب للقلب وغيرهم، من المؤسسات الي تستحق فعلاً أساميها تتذكر